بالنسيه لي نمشي في رحله مع شريك حياتي خير من اني نمشي في رحله مع صحابي خاطر بالنسبه لي نجم هي الرحله تكون مع صحابك فيها لعب فيها و ترفهيد و لكل باغكونطخ كي تمشي مع شريك حياتك منعرفش نحس انو <hesitation> تبدا حياتي اموغ و الكل <hesitation> تبدا ياسر ثمه اجواء عاطفيه محلاهم الانسان ديما يلوج على حجات كما هك